Eroso ọfọ erọso ma fa fọ, ẹroso ẹroso ẹyẹn mo fa fọ ka tse gin egbe ta te se ẹroso ẹyẹn, eyan ni aja, ene egbe ta te se eroso eyẹn, wo ma fa se eroso ẹyen, wo wa re ọbọn wo wa ra ẹyẹn to fẹ ló wó ra <hesitation> o ma tse eja wo fa lo wó wá ra éjá o. a ase ẹran wó fė lo, wò wá lo ẹran o ma tse <hesitation> egbele wo fa lo wó wà ra dede ko tsi wa then eyàn we wo ma ra kuru, wo wa ra ututa, wo wa ra ogelo kporokporo, wó wá rá ide tsoighoro wó wá rá idu wó wá rá unu dede ti a ka ko ni, to wa leghẹ gba yọn wo wa ra dede, then wo ma to li urun ti <hesitation> ọtsọgba tse, wo wa gbe ẹyẹn we ni una, wo wa gbe yan wé ni una, ẹyẹn wé wa gbe ni una eyẹn we wa wi una kẹkẹ, o ma tse itseju meẹgha o utseju <hesitation> okanlegha o, tseju ogun o, wo wa de keke ẹyẹn we gba jina eyan we ma jina kuro, wo wa fọ ẹyen we wó wa fo, wó. a fa omi eywn we wo wá gba gba se eroso ẹyẹn we wo ma fọ dede fẹnẹfẹnẹ gba mu ni Urun ti wò fa mú ni kuro, then eso eyen we, wọ ká koo sọnọ wọ masw wọ ma tse sede kiro then ẹroso ni una gbọkan, wo ma egbe mima gbọka kuro, o ma gbọrọ, dede éé wa jina gbẹrẹ wo ka gbe erǫsọ we tsi omi ẹyạn we wo ka a gbe ni una wo ma gbe omi eyen. <hesitation> we ni una kuro then eroso ẹyạn we wo ka a da eroso we ni ni omi ẹyạn we, wo sa eroso we ni ni omi eyan we kuro tuta ti wo rẹ, wo ka a mo ututa ko ni, wo ka ko ogolo kporokporo mi ni, wo ka ko imu de mu ni then wo ka muni, wo ma mu ni kuro, wò ká á mu ẹran gba mu ni, ẹja wo ka mu ni wọ <hesitation> ma ko dede ni, wo ka gba ujẹẹ gna jighim wo wa ka jivhim wo wa ka jihgim dede wa wọ ara, wo wa tsọn ulu tsẹ gin wo ga lo, egin we do ka ya, kẹkẹ utsẹji ogin o jima ren, ti wo nọgba see we dẹ wa kuri uwẹrẹ wo wa tsikalẹ gna dẹrẹ o. a to ta mu ututa ni wó wá mu ni o ma to ta mu ogolo ni wo wa mu ogolo ni, wo wa mu ogolo ni, o ma to ta mu ide ni wó wá mu ide ni, o ma to ta meran ni wa mẹran ni wo ma mu dede ni kuro wa hna ujẹrẹ gna jighirin, wó wá ka tson ta bi o jina rẹn ta bi éé te jina Wo wa ka tsọn, wo ma tsọn wo ma ri gin o jina than o ma ri gin <hesitation> it ẹroso wei wo ka mu ẹran we mu kpoto, wo ka le dede na ra, lọ dede ma ra, lọ dede ma ra, lọ dede ma ara karo, wo ma dangho gin o jina, wo ka gbe toi alẹ wo ma gbe tsi alẹ kuro, wo ka kpe otọn re ghan re di aghan kọ esete tsi, di aghan ko esete loli ukujẹre tsi ti wo gba a gha, wo ma fe gha okoré ma wi iloli owun wo wa tso gha mu ọgẹ mu gbe, wo ma mu gbe oko re kuro then wo ka kpẹn gbi ọtọn re dede fẹnẹfẹnẹ, wo ma nẹ ẹya kẹrẹn wo ka kpạn gbẹ ẹya eghan ka tse ẹroso ẹyạn egbe ti a te se eroso ẹyạn, eroso ẹyạn ẹghan ka tse eroso ẹyạn egbe ti a te se eroso ẹyạn, eroso ẹyạn wé eren we o kuri inoron rẹn, o ma tse eroso ẹyạn wo ta se, mo gin gbe agha rẹn egbe ti a te se, gin wọ wá ee ọbọn wo wa ra urun dede ta gba fa se, wo wa ra ejȧ, wo wa ra ẹja, wo wa ra ututa, wo wa ra idé tsaghoro, wo wá rá ogolo kporokporo, wo wa ra urun dede fẹnefenẹ ti wó wá ló gbá fé se, wo wa ko dede gba ko wa nu ilali, o ma mel wa ni iloli kuro, mo gin gbe aghan gin ẹyan we, wo wa guẹ wo ma gue kuro, wo wa mu ni una, wa gbe ni una, wo wa ka tsọn, <hesitation> ẹyạn we ọ twira to wa to to gba a jina, wo wa ka tsọn ėyan we ẹyạn, we ma jina kuro, wo ka a gbe ẹyạn wé tsi alẹ, then wo ka mu

Wo wa ka se, wo mi ka se wo ma n gin ofa jira, wo wa mu ruoangue ni wo wa nu urundede fi a ka mu ni ta a gba ka se gbagba akru we, gbagba ikpogiri we, wo ma sp kuro fenefene wo ka a gbe tsi, ka a mu eran ni, wo ka a mu eja ni wo ka sēē wo ka dangho ira ti uwangwe ēē te to wo ka dangho <hesitation> uwanghe ma jolo dou, wo ka se, wo ma se gba mie dede fenefene gin o jina ni anun re ghi o you ni arun ne woka gbe gbe <hesitation> gba gbikogin we gba gbee tsi, eron ka tse eroso fifen biri gbagbikpogiri mogin mo gin mai wo wa fa se eroso fifen biri gbagbigbogiri wo wa tso gua re obon wo wa ra eroso we, wo ma ra eroso dede fenefene gn tse kuro wo ka, ra urun dede ti wo gba fe se igbagbikpen giri we elilo ta gba se igbagbikpoyin we dede fenefene wo wa ro <hesitation> elilo, wara <hesitation> ogolo, wa ra <hesitation> urun dede di a gba se wo wa ru dede fenefene wo ma ra dede gba gba jo kuro, wo wa ra ikpogri wa ra <hesitation> elilo fenefene beletete orugbo ataiko, ighereje, urun ti a gba se gbagba dede fenefene wo ka gba se ghere wo ma se ghere wo ka mu <hesitation> tsi ni iloli wo ma se eroso we gba se tsale kuro, wo ka a gbe ewo ni una ke, wo ka da oni ni ewo we, urun dede fenefene ti wo lo we <hesitation> kpogin we Ogob urun dede ti wo lo wo wo ka ra da ni ewo we wo ma daa ni ewo we kuro, wo wa ka tson, o ma to ti a mu uwan gwe ni wo wa mu uwangu ni, o ma to ti a mu <hesitation> urun to gba a you gba mu ni no ka mu ni <hesitation> wo ka a mu ide mu ni then wo ka a mueja unu dede fenefene wo ka a mu ni, wo ma mu ni kuro, o ma jina wo ka gbe tsi, enen wa kpe wun gbagbikpoghi biri eroso fifen, gbagbikpogin we wa <hesitation> gha eroso wei wo ka igbagbikpogin we wo ka mu ni origho ro, wo ka kpan ni origho eroso we kpan ni origho eroso we di we si kpen gbe ireye ti wo ma fe kpen gbe, o ma tse oko re wo me fe kpen gbe oio ma tse oton re wo fe kpen gbe o, o ma tse eya wo fe kpen gben aghan dede ti o wi iloli wo ka kpen gbe aghan dede fenefene aghan ka je, eren egbe ti a te se eroso fifen biri gbagba ikpogin itsekiri <hesitation> were a ka tse o ma tse eroso okeeji tis a ka se eren we wo wa kpe se eroso fifen, urun ti a gba den fenefene, wo wa ra ekpo isangue wo wa ra <hesitation> ti a gba den wo wa ro obon kporo wo wa ne obon, wa ro bon, wo wa ra <hesitation> ogolo kporokporo wo wa ra ututa, wo wa ra urun dede fenefene ti a gba se <hesitation> wo wa ko tsi, wo ma tsogua wa ni eren we, wo wa tso gua den oje we wo mu ekpo isan ghe ni mu ni ikpotu we, wo ma ba ekpo isanghe we mu ni kuro <hesitation> ogolo kpokporo biri urun dede fe̱nefe̱ne̱ ti wo lo. Wo ka <hesitation> tsogua gba se wo ka <hesitation> dan, wo ma den dede fenefene kuro, wo ka a mu eran nii wo ka ra den eran wo ma den eran we kuro, wo ka a <hesitation> wo ma se eren gba jina kuro eroso tsitsan to tse fi fen we wo ka a gba, wo ka a mu ni <hesitation> urun ti wo ma fe se wo ka a se wo ka kpen so <hesitation> eroso egbe ta te se eroso meeta mo wewe ro we okan o ka tse eroso efen mai eroso efen we wo wa ra eyea, wo wa ra ututa wo wa ra ogolo kpokporo, wo wa ra ide wo wa ra eran, o ma tse eran wo fa lo wo wa ra eran o ma tse, te ja wo fa lo wo ra eya o ma tse <hesitation> egbele wo fa lo, wo wa ra dede tsi <hesitation> eyen we wo ka gbe eyen wee ni una eyen we wo ma gbe ni una, wo wa ka yson, eyen we ma jina kuro wo ma jolo seê o me fo̱lo̱ jina, wo ka a fo wo ma fo eyen we gba fo kuro gba fo, omi eyen we wa da gba muni <hesitation> ewo ti wo gba fa see <hesitation> eso to wino wa ko kuri ino wo wa gbe omi eyen we, wa gbe ni una di we sin gbe omi ejen wo ni una, eroso we wo wa tsogua see gbokan, wo ma see gbokan, mo ka mutsi ni <hesitation> bukoro ni uwere wo <hesitation> gbe omieyen we ni una, omi eyen we ma wino gba ji <hesitation> gboron gboron wo ma feel gin omi efen wo wino gba o jina ren eroso we ke isa ka a gberoso we wo ka a da ni omi ejen we wo ma da ni omi eyen we Urun dede fẹnẹ ta wo ra, ututu o ogolo kpokporo <hesitation> eja o eran o wo ka nuni ke wo ku see, ireye bobo de agha ee ka se taghan were eran we bin eja we aghan wa se <hesitation> a wa gba ekpisangue gba den gba mu ni ubukoro miren, so eroso we ma fina a wa kani ubukoro we kele me ran we gba mu ni eroso we, eren ka tse eroso ajen, <hesitation> eren ti utsogu temi tsogua fo o kefi temi fo, mai wo ma fe se eroso fifen tsitsa biri gbagbikpogiri, mai wo wa ra <hesitation> eroso fifen, tsogui se eroso fifen we gba se toi o ma tsi gbagbiko ogiri wo fa <hesitation> wo fa se tsi ni meji we ti wo ma neni tsogua fe se ee nesi ni no, wo nemi se eroso tsi, wo nemi se omeye we tsi, wo nemi se omeje we tsi, o ma tse we wo fa tsogha fe se wo wa re obon now, wo wa ra urun dede fenefene ti wo gba fe se gbagbikpogiri we, wo wa ra ikpogiri, wo wa ra ogolo gbigbe, wo wa ra ataiko wo wa re ighereje, <hesitation> urun dede fenefene ti a gba se igbagba wo wa ra dede fenefene bin ogolo wo wa lo dede, wo ma lo dede kuro wa wa ra beletete biri orugbo wo ma lo dede fenefene kuro wo ka <hesitation> wo ma fe tse tsi igbagba we kpogiri we, wo wa tsogua do mi ni ewo we, wo ma do mi ni ewo we wo, ma da ni ewo we kuro, o ma wino gba gboron gba gboron gba gboron then eja ti o wino biri eran ti o wino wo ka